ba ɲumɛza ma ba uwa mɛse ba wian ha bia ɲu-ere so ba bɛ tawɛ a cira de-de ba bɛ tawɛ a cira de-de un ɲumɛzo ɲumɛzo ɲunbo min lona a cu'an cu'an un ho ɲan ɲunbo mi ona a cu'an cu'an zia beɲu ɲian beɲu vara ɲan donbo to mɛse d'ɔo ɲumɛzo nɛ bua ɲumɛzo hinso lobɛ tawa a ro le mi de ban wian ɲumɛzo bin mɛse